Rehefa miresaka tsika hoe <hesitation> Royaume-Uni an, dia ny tena tonga ao an-tsaina voaloha dia ny <hesitation> mpanjaka. Fire- fanjakàna izany ny Royaume-Uni fa tsy Repoblika. Dia ny tena mampiavaka azy an, dia ny fambolena "thé" sy ny fisotroana dite. Izay <hesitation> > iarahan'ny mponina rehetra ao amin'ny firenena mihitsy ny fampiharana azy io. Fotoana anakiray tena manan-danja ho an'izareo izany ny fisotroana dite iny. Ny fiteny fampiasa ao amin'ny Royaume-Uni moa dia ny teny "anglais" an, ny teny anglisy. Dia <hesitation> > ankoatr'izay manana izy ny mpanoratra malaz toa an'i Shakespeare, Austen, Rowling ary Dickens izay fanta-daza maneran-tany.